﻿نسمع بلوزيوغ فارييتي دو موسيك، نسمع <hesitation> شرقي، نسمع <hesitation> روك اند رول، نسمع لي بينك فلويد، بالقبائلية، الراي، براتيكمون نسمع كلش.